Jokkondir caɗeele e moƴƴaare glass cleaner walla ndiyam e sirri. Njidi ndiyam e caɗeele ngal e siki ngam sabu holla e ngal mirror. Fota njillataa nder haɓtude ko e moƴƴaare. Njillataa kaŋko ngam sabu ƴettude e ɗiɗi.